هو، ډېر خواړه شته چې خلک یې د ځواک د ښه کولو لپاره خوښوي. لکه غوښه، هګۍ، او مچھلي چې پروټین لري او د عضلاتو جوړولو کې مرسته کوي. همدارنګه، مغز، مېوې، او شنه سبزيجات هم انرژي زیاتوي او بدن ته قوت ورکوي. داسې خواړه چې ویټامینونه او منرالونه لري، د بدن ټول عمومي صحت ښه کوي. نو خلک هڅه کوي متوازن خوراک وکړي ترڅو ځواکمن پاتې شي.